أفظل الوقت، لأن بالوقت أجدر أحجج أي شي، وأجمع المال بعد. الوقت أهم شيء بالحياة، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. وطبعا كل ما وفرت في الوقت كل ما بتوفر فلوس وبتجيب فلوس.